Yakharé ké ga na gni an ga dague yékhi an gnougou fana, an ŋa tou an ga na gni rono ka, an thiarano kou fina nthiéféne an da. I na ta an paye téle ké ka, an ga na dague, an nan kina doro, an nan kina ma doro, an nan kina faba doro. An na ri, an dana bogue kaŋe. An guéde séré sou gni ka ké kéta, a doroyé niane an makhe. A guéde séré sou gni a gan kine kité, an kha nan kité lone akama nkité ŋa, an dakama ŋa domé. A ga na gni wathie allah seytané ro kha nakha, an na ti wathie kénké ndé <hesitation> soro kou béni an di guégni domé, an kalou yakharé ké wale an kine yakharé, an kine yakharé yan diowone rine, a yan diowone khénanŋe a na tanké wakhanté nianaŋa an ga guile do kéya. Pour kine yakharakhou ké da, a nate makhe guire do ké, wokou yime ni faye wo do ké ga mokho bé, an gué gni yékhine wo do ké mégni domé. Ké na gni yigo ké féte yigo a complanté nguéne, a na ti wokou yimé ni faye wo do ké yigo mégni domé. Xa guile an na gnékhi, yigo ké faye a toŋossou, a do sou nia bané, wo da sou nia bané. Xarsa <hesitation> an nian dourkhotone an na mougne kate khakati. A ga dale wo dale, a toŋone an kité ŋa. A ga toŋe an kité mbane, a toŋe i sarana ké kité a toŋone an kha kité ŋa. Xan ga na nia wathie an da ga gadiaŋe. Ganni wo guégni mokho bé wathie wo yiléne kate kénia. Yakhari mpana ké, an nian dourkhotone an dan kine yakharé xa na guémounde mé. An na yigo ké fo bourou bé ni gui nianaŋa. Séle yigo ya guéné a ga magni, fo bourou kou bé ni a gui niane anŋe <hesitation> i nate an na fo bourou kou fite fallé. A ga na nia sére siri lémé niane, khirsé niane a famounté niane, a dan ŋoute léminakhou nia, léminakhou ŋa téle ti séré sou. <hesitation> ga na dale an kilou nga na ri <hesitation> yogo yéye <hesitation> an ga na khoro bane an na fou bouré nthiou fitane an mpalé ya, an na continé do fo siré. I nate ké niane i nate kati, a léguérou nthiro dé kha a dioŋadi ké a dioŋa tampina. A tampi kiné makha, a tampi kalou ni makha kha a da sou mougne, allah re wouné nkina ankéŋa. Anké na takhou an dan kiné ni na dagua domé, an dan kine yakharou na daga domé. A ga na gna kiné ké fo manianté niane, an do yakharé ké kore guéme, an do yakharé ké ga kori guéme soro nda déma an ma douŋé, i na ti wathie ké dague an paban ka. Wo guéde rémou kou faye mokho sou, séré nta toke boné mougnine abada. Dague an paban ka i na safa, an na bogou. Séle a ga na gni touŋaranké nia guéne anŋe i gada an nkhalife, an na daga an nkhalifandi fabé ké ba. An ga na dague a banŋe a kha na séfe an da. Sara siré niane, a na séfe an da a nati yilé kate an kompé. Ké ma grawe, makhe dague an paba nka an paba dan khalifi ké ya, yilé katan kompé. Ta fana an dague i dan gnilande, ta <hesitation> fillandi an dague i dan gnilande ta sikandi a nate wathie ké dague kate an pabe ni, i ké tampi ké séfé. I rantakha an thiéfé ŋouné nkoute paske an kina a me douŋi séfo. Wathie an na dague. A gana gni yougo ké khadi an ga daga, a ga kontini mokho ké ya, a ranti guéme. An gniléne kate an paban ka ké ya. Romou kou gan makhe mokho sou, séré rante boné mougnine. Kha ga na nia an thiéfe ta bané soron ga na kéfi, kha gadianŋa. Kha yékhou nthiéfe guébé a mania. Ganinko i nte douŋéne yékhoun thiéfe guébé. Yékhou nkhadi sére guébé sére sirou bé ni ga kané, i yane yékhou bourouŋe i ni <hesitation> guémoundi. Paske baradjé niane an ga na yékhou téfe allah kha nan téfouna. An ga na yékhou koute allah kha nan koutouna. I na <hesitation> yékhou ké i na sironde. Yigo ké gue nia sére siré sou, a ne soron thiéfé mouka, wala na ménjanŋé digamé mougue, wale a na marémé digamé mougue. Kha ga na nia yougo ké féte sére siré kho lénki rémou kou, a nte séré sou séfé mouke, a tina i guéte ké bé ta ké niane. A do yakharé ké rante guéme. Gani nké nkhalou sére guébé toŋo kén nokho. An na ri an na bogue sou an na ri an na takhe an lémou ŋouré. An ga na takhe an lémou kou wouré an khéri ni ké nia paske rémé nthiou nta niana a gante fo kitane. An guére rémou fili siki kite sou, ma bané gue nia arsakhanté. Bané raye niane korinté. I sou raye niane korinté yimé, allah na khéri bagande anŋe ti nokou tane. An na mougni tan lémou. Sére sirou ŋe koun kone anda, an thiarano ŋe koun kone anda. Xa lenki kiyé, an ga na ti an lémé ké da takhe an kompé, yigo ké <hesitation> sarano ŋe séféne a da, an khaye séféne an lémé nda. Yigo ké ga na nia a yan de yakharé ké rite an yan kate a takhoundine. Kine yakharé rante yakharé bagandine ka, kapaléma rante yakharé bagandine ka, an kina nkate an bagandine. Paske an kina ne golou bourou niane, a yane nékatintakhoune anŋe, an kha na kori mougnine, an na bogue. An ga na bogue, an na bogue an khéri ŋouré. An lémou kou khade an ga na bogue, rémou kou takhandina. An gan léminakhouŋe sou, an ga na bogue an ga na dague noke tane, an djidina. An ga na djidi, an te ké gnigo kha tou djikou bé gaye, an li ya an da di djikou gni. An li ya an da khoré gni. An ga na guome sére siré, ah an khane sére siré <hesitation> khaye mé moula, an takhou na dé. Kha ga na nia kha nte mé moula, an bogue doké, an li khade an do ké kha makhe guome, yékhou ké gobone ké rékhé ya. Yogo ni ga na nia khome nké mé, na ti ntakhe yékhine doubane. Paske nga na tou nga na yékhi, ŋi yilléne bake, nga bogou ta bane ta ntakha yékhine, na tokhe mokho. Kha lénki rémou i rante ké mougnine. Yogo ni baka a na gni bogue fi fé. Yogo niye bake a na gni bogue fi niane, i di sarano niane domé. Yogo niye bake i bake ti tampiyé nia, i na bogue ti miskinakhou. A na gni kéta sakadou ni nta makhe i gan démane. Anké kéŋe kéta féré ntéye an baka.